يعني انته أول شي تبدأ بينو تقلو انا اعتذر أنا غلطتو بحقك حته تبينلو انو انته ندمان عالشي اللي عملتو اذا انته كنت غلطان اما اذا ما كنت غلطان بحياتك لا تعتذر بس اذا كنت غلطان أول شي تبينلو انو انته غلطان قبل أن تعتذرلو حته يتقبل اعتذارك صعب يتقبل اعتذارك اذا ما قلتلو انو انته غلطان